leddi New Zealand ni leddi un de leddi bature en di wala tarihi sosai ba lesɗe Africa amma <hesitation> leddi mai ɓe ɗo mari ɗemle sosai bo ɓe ɗo mari fijirle, ɓe ɗo fija fijirle sosai, bo karshe leuru kamɓe ma, ko karshe ndubu ɓeɗo fija fijirle gamarle, fijirle nangugo liɗɗi, fijirde eh sayugo kujeji, bo ɓeɗo rema sosai.